थोडे कॉइनं सिडीक रिजेस असतात तेंचो उपयोग अस्तां जेनें कारून ते पाडांग जाइनां खाइसाराय शेनांग जाइनां मनां। थोडे कॉइन स्मूथ असतात, पण थोडे खूप खारखारीत। थोडे कॉइन मोठे असतात थोडे बारिक, थोडे दाट आनी थोडे पातळ।